Ofu oche nkiyime ofu onok nkiyime nkub obasi one ka ebache nkigora agore nkare obasi ome ke akpa tin ebarim nji abarim ka atu atu mma ne eban anok a na wae okpina ojak nga okpina ojak nga bere obasi mbi okora ammor okpor suka ke eyo oyima obayin ofu mbitad okitim achi arung ame because etu amne eti eti akafon epiri eyam nji mfa nji wae ofon anor abara okun oki kor ofu mbitad wae okitim achi arung ama ogori ye ba agore okari ye ba akard okube se obasi ome ka ekpatim ebarim nji abarim ka atu ka nne eban ka onyuk mbi anok na mme kin aka aka obasi achinghi ye nkikub ye sama nnok nkub ye sama because obasi abrim ka atu amafor nkifab ndua ke etime ere nji yim etum ejama nji nyima ka mme nekae ofu ache mme nyim nji suppose nyim nyim nji mme se nnore se nyin nkiba mba fak ngaum feb. ebu ere ekuk nnabe ekuk ejame feb nkori ngam nkim eyim ejime nji nnekae ayimi nor ofu akima eyim akara abon ame akare ndum owae adi nkikim eyim aji afor ngo ojak ayip ama okikun ejume eja nji otuk ayip ojak ojituk ayipobak obakim ayip ama afor ayip ama na oki kun okak ke ebi okim eyim eba ka ebu ayip chang oyime ekim eyim eja okiba oba kim eyim Ebu ere orang mbi okima o okipam orang oba ebu anyong nor okima o okpam okak ke ebi okpam osu okak ke ebi ojikim ka ngan onok obi okichor okin ebuk e ojak kun nchok ojake mbi feb. ochuke orang oba obak okak ka. ejum nji wae obak okaka oooba kin mman osep oba ebu ore osep ochu oku nkon eya ochor ochor okin ochu oba ofid ofid kin man okak mbi ke ebi okak ayip osep ebu eri ngu nyan eya osi o jen jen o osu okaka ngad eya oke ejim eja okak amige eyi ma wud ekak a ke eyim ekak akang ama okun okim ka ngun bin nok bi fu otok ayip mane okak nong okak anor ayip erong okpor mmgo mbini ebi fu ta. ebu aku okin aku ama okak ka aku ebu akabi ayid ke eyim okima ge aku ama afi afu anok afu okin mare eh nje nirem nyi arek aje okin mma okak nje anyi erong oki-ma ge nyi abi. ebu ekun nkon mane okak onok okak nkon anyi afor omage nkon erong abi. kin man oba kpor okun aje maa orem anor okak okak aje ama afor erong obakak abakun man ochu okak ochu nor ore njek a ndip ejum mbi nong osepi nkon mbi odang anor okim ochu nor ore njek a ndip ejum nyi wae onok okaka ochui nchane oki ma ge mbi omo ma go mbi okid ka ngun okpor Ka onok okid ka ngan okpor ojob orokpor joe wud akpud se aji ebu oki di aje kakak mak e ma akid ka ngun eti eti onok okak eyim eba feb ebiebi aje na ajok njek a ndip okin aje ama okak ka ebi nyi tad obui mbue ekora se omobui o nchord chang but onok obui mbue omage ma sup ochibe ochibe ochibe ntim ebae osui mbi okika nsi ebu okpia aben okibing aben ama se nkim osep obi o kin nse bak mme mbak eyim mbi mfa nkak n ka nse odi n ebu aben chang o wae ndor okiyim etum eja ka afor na etum eja nji wae nyen ka nju okikun nse ama oki feb. nonge anne ma aria ka nju wae obak eyim aji afor ke echi ke echi ke echi ke echi okara abor ebu abor ari erong nong obak anor eyim abi afor okibing nne yori yori yori se mfa eba mfa oba mfa eba mfa eba okiri mbi feb okare abor mbi ndun owa okak ka bi-se eba mbi okaka ye eyim okun ebu oduna mmon nyor nekwe se wae bakun eyimi nsor owa kpa ajak ajiki eyim aji afor kpa kin aba abadi ebe ka nne eji nji nekae akara ndum owae onok obak eyim eba tor monche ebu moche chang a wae kun eyim abi afor oji kige ke eti eje nji okikye eyim edim ebu ayip ame ma ewor m areh okak ye okiye afor masuk abor obari ye afor okak ye okiye afor onok okak mbi afor oki eba mfa-mfa wae ofon efeb nji wae okiba obakume odi eba onok odi feb otuk ayip ama owor otuk ayip ama owor okumi kpa osere Eyim abi mbi esera kabiji mbi nok mbi sera ka wae ojen ojen ka njue na esu aji afor ekime biji ebe echiba bi supa ju ju ju ju okinod se nnad niji eba and jen na wae okina onad biji eba ayip na wae okikun onade biji eba oji su akod ama afor osu atuk ama afor feb-feb ma ajuk anor kabiji onk osu ma chang se oyuma ayip ama ka-abor o chang akuna abor ating oyuma because etu a etu anne ka nkabe etu anne akina abor nyitad a akikun se m je njinad onare biji agor ajikun ayip ama afuk kabiji oyima anor eju aji emofama kabiji and wae erong okifon eju kabiji eba ka nnekae nne nyor obasi amenga anor afon eyui ka biji ngum nyi wud efon eyui kabiji ebira areh agbord ata ka nnekae titi na ngum nyi eyui eki famad kabiji kin ebu wae chang oyuma ayip na eh eh nsop okak-ara nyia nyi ebare anne anyi afor nyi ayima anor aki se wud enam nyine eyuma ayip ebu wae chang okuna nyi oyuma ayip kabiji eba eyui ejoka kabiji nji-ne enob enob se wae ofon non nsop nyi wae onok oyuma ayip okin ojome ka biji eba feb-feb onok oyumi ayip ama feb-feb okpia ojen oribichun o oribikung o okikun mbi ofon biji eba feb oyika ayip ama kabiji anok oyiki ayip ama kabiji feb-feb okpia aku ma oki jomo aku ma mfa anyanga arek biji onok okun aku ne agu nji okima anor yin ojom ka biji eba biji eba ekire kpe oji nonge ononge onong anor oyoi Tai nyitad oyini ndor nyitad kpe ofu oche eji wae oki kpor menghe se ofu oche o chang ka oyim abiafor mbi wae oyim kin ebu okajome aku biji eba chaka anor obi sona kpid okpiki ojak nga okpiki ojak nga okpiki ojak nga ka oka jame aku ama afor onok ojome aku na nong oyar anor ononge kin ebu se omo nonge ononge erig aji afor o okpia atem matad ma se a ega esi de mme nkawak e onong e oyo okun e efor eya nyor anob onob okak ka biji se a ntem ome areh mfor ntem ome areh mfor yin e kin mme mba kpere oya ke ere nji mfa nyitad nkanika engi sa ayine akasi ken tata abasi bor ofor nyi nne anobe aji nonge ononge asiri biji ebe okin anor efor eja okak ofume orua kke etimi ere ojikumi non atem okuban be ekube chang okuban be ekube mbi ogim bogime chang be okuban be ekube oyua nne okuba ne ekube nji okikarin ne ekpia njum mbe ekube nji ekiyima wae okuwoo a ka mba obasi o ka mba nyin nyin o nong okijen ejen eja o nong okipin ekpin eja o na be ekubi mbi ebu egu esi ojak ojigbime atem ama ochibe okuba nyitad okpia atem ma anakui akara atem ma akikara otak eti atem ma akiyima wae oji mbo-ochi atem ma aki ta eti nji nnor atem ma agima nne asik onok ojen na ekpin atem ama okuma na abor akuba ekubi abi afor wae oyuka ejore ekubi aji afor okina nji-ne okak a ke echi eja na nong tik obakumi erong okpia ekpin eja okpina ekpin eja erong osira abon ama nji wae oyi na nji wae oyim mbi bi eka nob O sira wun abho. Nong e jena ano ka etimere kpik eyim erong ago ka ere. E kəna mbi eronghe bhak nga ka nju e bhak e kpia wun abhon erong nji tat mmon nyo tat o yen ye ekpin eje erong e ka nob o kən erong nong o yen ago ka ehimere. Nji tat mmon anyo erong a kpina nnyen ekpin. se nong nji ano ka etimere yen nong ntem ome a ri a yima se nong ntem ome yen nong mmon se nong anor abare ntem ome enoi mmon nyor mfa areh akpina ekpin na nong mme erong anora anor se okpinin na ekpin ka nju nyi mfa ekpin nji okijik n me ekpin nji <hesitation> okpin anor ekpin nji nnor ekpin nji okifon n efub obasi ka mbinghe ebine kor onok ofon efub obhasi ka mbinghe eya monche nyor akiyim mbiim ebi chang kin ta akak a ka nchord chang kin echi abon nche matad a anora abor akpin ne ekpin nji abor akere se nong wue oji anor abor okpor ofon nkim keekpin abor ochore mmon nchord na monche arokun se akak ke echi monchea chibe ayime eje nji ekori ye osiriye njum se ome nyim na se. mommy aji afor nne eja nyen ome wae ka sirin nji mme nyi wae wun a anne afor afor ngun ayine nyi enyi kpu. nyi mfa-mfa asik eji monche ayina ayuk eti nyen chang ayima eje nji ekore kin wun nong wud eba anor ngan nyen owa kpe akun ke eji amia ka ambid na se wae omenghe onab onobe ndu oyimi ka wae omenghe asira ka nju seeyim mbi mfa kpin na se menghe ekpin ejame ebu oji ke eji kpe mmia ka anbid kpe nyima obor na se wae nore se yin ejim nji mme nnora ayim na nong wud erong akid ekare se na nong kid eji abon erong ekpi abon ekpin aji afor kin abon mme ese kpe okor mi mmon ka abidmmon chnad nyi se kin aba tor se akumi nyam amonghe erong se yin ejum nji wae A to se mmen yim mmon a ki rughe ka nnyo a ki rughe ka nnyo a chot nchot nyi a fan a chinghi ye. A rughe ka nnyo kpe nnyen o ri ano afo nson a chəbhe yima a o chəbhe se a tonghama kən mme n ka to ye sef a kən mme m nn maghe ye sef kən nan na o ki maghe mmon a gbo a tan a job ka mba nyi a k a ka timi o job nji wat nong jik ano mmon o ki ji mmon o ye mmon ka mba nyi mmon erong nne nyo tat a ki yen ye a to se o mmon nyo a meghe o ye. Mmon nyo a maghe o jen mmon nyo amenghe o yim nna den o nok oo o yuk bi kubhe abhi fep nji tat e si ka wat nga ka ntek eyere mfamfa e nok e si nkaninka bofo nne nyo a nyəne a jena ka ere chang E nok e ki ji nkaninka bofo kpe baghe nne a ki menghe biji ebhe se erik e kpet o si o dee mme n ti njəm ka nju. Dee mme ti njim ka nju. An o nok o ti njim ka nju, o bha ano o bha nunghe o sere obhu o kpi abhon nji tat o kən enyoe eja o chəbhe o tongha ka ngum nyi abho a nungha. O tongha ngum nyi abho a nungha o tongha ka ngum na nong anyen aməre erik ajii wut o ari a yima obhu nnyen a bha a bha nunghe nji tat abhon a nyəne a ka nunghe a bhik a ki kən nturikang a chəbhe a jena a kebha a kebha a kebha a kebha. obhu mmon nyo ye a ka yen a ki to ei mmon nyo a ri fan, mmon nyo a ri fan mmon nyo a ri fan mmon nyo nji tat a rue ke etimere a nora mmon anyo afo a jena a jak, a kebha mmon anyo afo a jena a jak a kebha mmon anyo nji tat ta a ji gbəme ye ka eji n ji tat e ji nji a ji gbəme ye e ka nob, e ka bhik a ki to ye se bab bab ba ching e kuri bak ching chong ka nju mmon anyo erong a ki A ki nyere nnyen owe ke erik abho bhibhi a rua na nnyen owe ka nju-kən abhon mma eye a oji gbəme ogbəme nji tat o to ye se we nfa epiri erik nji o yima nan a ki to a se jen na e ri afoghe ama. Ebhu o jak oji nughe chong oji nunghe o nunghe. N ji tat we sef nyo o yim an afo akom a ket wa nson a fii a. Dee abhon mma eye erong kpe nong eji ano abho a fon ejik a kpek na anyen abho. A mengha se nnyen ome a mi m ka amət kpe a yim m nan nan kpe a yim m nan nan dee nayuk ka eyumi nnyen ome. Ka ebhare oseng e to se mmon nyo a kugha nchot i nnyen owe chang e job ojob kən mmon nyo chang a yugha nchot nnyen owe a kare nnyen ano afo na nse echabhe. A kak ochi ka nsi a kagha ochi ka nsi, a kagha ochi ka nsi. Mmon nyo a yugha nna o chəbhe o tongha ane mmon ome nna mmon ome ano mmon ome ano mmon ome ano ka o menghe ye o ye. An chang se eyem nji nji a yugha eti eja a yugha eti eja n ji na a yima ano eyim mbi we o toe ye se a yim